Gne horita moa zany da io biby an-dranomasy ao marobe io e tagnany da igny zany rehefa misy raha <hesitation> aniny da igny tagnany igny arekitriny aminigny zavatry igny, da akoatrin'izay moa zany gn'horita koa mamoaky izy mamoaky enigny rano maintimainty igny rehefa koa zany.